Tonga teo gny mpiamby la nikaiky azy ka nanao an zao hoe, Eh! Mitandrema, ataovy ambany gn raha nangalarinao igny. Laha tsy izay da ho tifiriko am basiko toy hanao fa feno bala toy.